أول شى بنتأكد من الحالة العامة للسيارة أولل- للدراجة، <hesitation> ماتورها كيفه، العجلات <hesitation> كل شى فيها يكون تمام، ساوت حوادث من قبل ولالا، <hesitation> كيفها على الطريق ثابتة ولا تتهز، كل هاى الشغلات اللى بتاثر على على إختيارك للسيارة أو الدراجه.